Ja na kachara sa´amaa ntaaro ku ja este na kachara saamaa te yaa chi io kua xitochan te jii noma te uni kuuna ntano kiki nama, siki salamaunte ntoo sonoo samoon te chuun kuani xitochan siki te esteee kinyo, kinyo te nu kachara xota te kinyo tini vuelto chuuyo ntacha kinyo sirki, kia chu'un kuayo noma sirki te nontoo te ja ta ichiiyo xiinu sama yatii luli ka te titii nama chuuuyo sirki te kikiyo titi sori te chuuyo ntucha sikí ntooni maa te jata ichiyo.